Do të përpiqesha me komuniku me gjeste komplekse, si me tregu një libër për magjinë o me ba një veprim çë tregon se kam një mendje njëríe. Do të kërkoja ndihmë nga dikush çë njeh magjinë, me shpresën se do të kuptojë çfarë ka ndodhur.